Ganey sanapien lado de <noise> ombiaya ikots lado de shock <noise> ikon ichon cuenta guiñe modo este shock, shock mas chingón para napilan, shock te niu lamush cuenta temi a lamashing guiñey co comi caja pajuot shock entre chaweiau la papotshiiu maleji atiul, palejiu, palejiu, palejiu, palejiu para not ñat, pat jeru cuat mitiu anompa sanangó timiasiet almajeru mi cu vi video para miahualt tiem shock, shock chingón gumalap napilana pagier anoc ombeteed para noc ñiat <noise> a vez ni aganot semana umagier cue muet ganoy shock de dios la mañana toquey para noc ñat ale alejiu cue matiw y ñahual anoc ñat almajeru, cuematiu aguey lado de shock atoquey modo este ombeaya ikoots.